Намаки калон оҳиста тар ва ҳал мешавад ва маззаашро тадриҷан медиҳад. Он барои барбекю ва гӯшт беҳтарин интихоб аст. Ин намак ба хӯрок маззаи амиқтар мебахшад. Илова бар ин, он ком он камтар коркард шудааст ва аз ҷиҳати табиӣ муфидтар аст.